Omundu ayamathanyiwathikya nokwinyisomesya eribya inanganabyahu nokunangabya nokunangabyahu mundu ayiwene omwabu <hesitation> omwabuyingo obwahambere omwabuthuku obwahambere yomwalimu owabya akathusomesya ekyiswahili ingakyinasoma e senior. Neryu mwa inakanyibwira <hesitation> inga ingabirikolha ingabirikolha nabi ngokwalyathu ngokwalyathuha e worka <hesitation> ngokuthwangakolha. Inakabya abirithuha ebyerikolha abirithusomesya neryu inathuha ebyerikolha neryu ithukabya thwabiribikolha iwukabyakwabinyilema ngekyindu neryu ingaghenda eyiriyo. Ingayihanuzya okwiyo neryu inanyibwira athi ahabakakolha habatya naha bakanyi bakakolhaha batya. Neryu nobuthuku obo neryu inakabya ingabya inganemughenda eyali ingasatha nayu inabya inanemunyibwira athi bwanu kyikanza iwasyabya mundu oyuwene ayabanzire. Kandi iwabya mundu owabandu, iwabya iwanginabya nabandu iwabanywana, iwabya iwangana iwanginayamba abuli mundu. Neryu omwalimu oyu ingamwanzire inimukalhi, inaka ininganza ingabya hali hakuhi nayu inganemubya ahaliyu kundi inakaba inanemumbwira ebindi bindu ebyomundu angakolha abirikulha.